<noise> li am qet- am che kikb'an jun kem am, xapa' che'el <hesitation> keraqataj wii' xu' chan lera' kikjiyij na poon jun k'olb'al che qas k'ot wii' chetaq wuxu' qas latz' rimal ela' qas kigan lera' <hesitation> ke k'ob' <hesitation> chipaam jun kem am rii' re kikiyb'ej kitib'iliil, kechaq', re kikaj kiktijan xaqara' <hesitation> li keem am rii' kenak'ab' kaan che kiqan nik'yaj chek awaj kajpa' os, <hesitation> xaqara' taq nik'yaj chek, k'o wa jaljaq taq chaljiil os, k'o ch'ite'n k'o nemaq xu' chan e lera' kikchap kaan pi li kam am rii' ela' kiktijan xaqara' kib'ixek che kikya' chetaq kaal rimal ela' qas kirya' kichoq'ab' re kek'iyek, k'o nik'yaj che kikb'aj wa k'ot chek <hesitation> kiktijan xaqara' laaq' kikb'alq'atij kiib' lera' chipaam li keem am xa' kela' kikilt taq kinee' re kitij b'iik lera' re kela' kikya' kichoq'ab' li kaal wuxu' <hesitation> kikaj na poon lera' kekamek chuwach e taq kinee' kekamek rimal qast k'ot kechaaq', k'ot kitib'liil kinak'ab' kaan pi li keem am rii'.